A völ pa di che tüte le persun-e a devu esi bele, avei 'na bela prezensa, l'ëmpurtant al e ch'a siu carin-e, ch'a siu simpatiche, ch'al siu, ch'al abiu sempre ël suris s'la s'la facia, ch'al abiu vöia dë scuté lon che dize, ch'a dimustru atensiun anche për ti